मने जोन्तु जोन्ते स्पिदोत् दोरे हेतु-हेतु होइ अत सित होइ, छितै केन्तु बहुत् स्पिदोत् दोरि होइ परे। दै हिऔ तर् अमे जनु छित इस् थे फस्तेस्त्, छित इस् थे फस्तेस्त् अनिमल् इन् थे एअर्थ्, एतु अमे खोते एतु पोहि सिलो। ते एतु दिक् हिऔ तर् कि मने फल् होइ, मने हिऔ तर् जोन्तुमिल ख न होइ जनु के जोन्तुमिल होरि न होइ। हेब्ल कोक् जल्दि दोरि होइ परे, केन्तु अत हिऔ तर् एतु हेरिउ होइ, किको अत मने <hesitation> अत हिऔ तर् एतु दिसद्वन्तगेउ होइ जै। जै हिऔ तर् मने जल्दि से, हिऔ तर् बेसि दुर् लगे स्पिदोत् दोरि ब नोअरे, बेसि दुर् लगे मने जबो नोअरे। करोन् कि मने हिऔ तर् उख तु फुलिब दोरे हान्, तर् पिशोत् कि होल् बकितो हिऔ तर् स्त्रेअम् मने बोदि तु मने बोत् पत्ल होइ क ने अरु स्पिदोत् दोरि ब परे। तर् पिशोत् गुन होइ गोल्, गुन हो स्पिदोत् दोरि, एतु अद्वन्तगेउ कि होइ <hesitation> गुन दोरत् जोन्तु, गुन सोत् के बेसि स्पिदोत् दोरि। एतु गुन जिखि जै, तर् पिशोत् होइ गोल्, <hesitation> गुन, तर् पिशोत् अरु होइ गोल्, ग्रेहन् बुलि अत कुकुरर् प्रसति असे, एतु स्पिदोत् दोरि, एतु एक्।